harriyya sagalee dansa nyanon cholea akk ishiin chollea, sagalle maal ishin sokarii kabaat sokarin dukub hamaah duftinii duub ralee fudedi sokari lakis sokarin dukub sokaria duftinii, presure duftinii.duub sagale dansa nyadii amo sokarii laam lakisii bayya irra bei.